<hesitation> Eee, gas kya tum maran. Mye ban bosa zel binyama nyam dukam. Bo mi marata haja binyama nyam ddu bema koni awa katir elaw. Anjwan nan ek Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. <hesitation> Eee, tum heban dham akam, kanko ane.